A ore nka na ndɨ'ɨso kuka, te ko lí xo'oso lɨkɨso, na ni ye yɨ a na letei, te ko kuka naá kuu lo na ndɨ'ɨi, a ye lɨ'ɨ te ko lí ore nka na xo'oi lɨkɨi ko na ndɨ'ɨi kuka naá, taka ye naá kuu lo kajlaso.